Ke ɗɔ̀ɔ̀ wàà tɔùɔ̀ɔŋ, ke ɗɔɔ yii ye nyùùŋ gbiŋ maŋ mùŋ kàɔ̀ muŋ maŋ zɛì, maŋ zɛ̀ì wèè dèda mɔɔ̀ŋ, wèè yèye mɔɔ̀ŋ, maŋ zɛ̀ì wèè anyuùŋ fàum nyàŋ gbiŋ yaà fìleè nyaŋ gbiŋ naŋ wa fɔ̀ lɛ, maŋ zɛì weè nyiŋ, maŋ zoolò weè nyiŋ, kìlà wèè muàŋ bi, mùŋ kɛɛnɛ̀ŋ mùŋ nɔ̀ŋ wa nyuùŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ keì naanȧàŋ, mùŋ he wa nyɛ̀nɛ̀ŋ maŋ keì naanààŋ, maŋ zòòlò Dayà maŋ hùmàŋ Dayà ɗɔɔ yii, wo Dayà o o o oum jùùyà hakɛ̀ wèè maŋ, è fɔɔyɛ̀ìm wa jii, tiŋ nàŋ fɔɔyɛ̀ìm jii.